<hesitation> pues nare thï xilani <hesitation> xlua ni rulo na rckua raba pintur lani gyu’a primerte ziu pintur ni nú lany ra bot tchiru ziu ra ni gickua ni lanygy, gickua, gizew ni lo gy tchiru gicka ni ra tëxgyw, tchiru gickani a primerte’a a tëxgya gula tëx, ra thëxdiz ni este napu que zuw ra ni tchi color th color ni run gust liga the tchi nix pa, gunu gicko color gy tëx ra gyw color ni rcazu gi, tchi the tchi nix pa gunu gan nicla xii gicko ni zackru gicko ni per th color ni rchiglazu.